نخيّر أنا نموت قبل، لاخاطرش بالنسبة ليا الفراق صعيب، وادا كان عندك انسان عزيز عليك، او اضطريت تعيش موراه، بلا بيه، صعيبة شويا.